So me klo klo egba isi ami wowa ba me klo ame klo eghre duka lo angyi awo ople, ople araŋ, eple ba, moakpolo la eh eh emahembo amoakpo la ka la fye ghre <hesitation> ople me klo ambo nga ishki ople lo akwe ochken ba moat agmu ma, moa ghre ya ta lo nga obze ŋwo walo ŋyung owa mbo obze zgi ŋwo ayi la kpo ŋwo ayi ekahe. ame lo angyi me klo mbo, ople ba aple araŋ ba moata efyeghre ama lo angyi me klo ah me klo chukushimi mbo me gŋoraŋ lo ghre <hesitation> ema ba moala kpo ba nasla ami araŋhe me la klo amelo ghre ami nasle laraŋ he toh domi ami nasle mola ygi agmu ma ambo ahi oba ŋwo hyen ame lo, lo akpotmu eghbo eka ba lo raŋghre lo da gi ambo sa gŋoraŋ ka.